गंदा शीशा थें साफ करना कू सबसे आसान तरीका च बेकिंग सोडा थें स्पंज का साथ शीशा पर रगड़ीक थें फिर सूखा कपड़ा से पोंछे जौ। सफ़ेद सिरका थें एक कप गुनगुना पाणी मा मिलेक शीशा पर स्प्रे करना का बाद सॉफ्ट कपड़ा से साफ करना पर गंदु शीशा साफ ह्वे जांदू। कॉटन पैड पर थोड़ा सा ऐल्कोहौल रबिंग करीक थें दागों पर रगड़ना से शीशा साफ ह्वे जांदू।